el li xab'on kichakanek reech b'la' kach'aj katz'yaq qas rajawxiik chaqa ra'aj rimal la' qas ela' qakojon ajeer taq tziij kikojek li xib'on q'aq re aaq kajcha' chiran ela' qas otz qakojon chel qawee' xaqara' qeqb'aq qawee' tek'ara' qas q'aq xaq kikay li qawee' xaqara' ela' kikoj che qiij ela' qas otz ajeer taq tziij qas ela' qakojon xaqara' renejeel taq chetaq kichakan wii' chaqan li xib'on aqachet nira' cha'neem reech qach'aj qaq'ab' rimal qas rajawxiik qakojon chipaam qak'aslemaal nixu't la' qach'aj li qaq'ab' xaqara' reech qach'aj jab' taq chetaq qeen aqache' qalaq qat'o'y ela' qas kichakenek reech qawuqwa' wii' tek'ara' ke'l li tz'iil ke'l li nin jaljaq taq nik'yaj chek chetaq xaqara' qakoj cha qiij e kajitinek qas ela' rajawxiik li xib'on qakojon chipaam li k'aslemaal.